Ël polpo al e 'na bestia ch'a vìu ënt ël mar, a m'fa ën po sens a vedilu cuand a s'bugia, cuand a ën l'acua e al a tüti sti tentacoli che a m'fan ën po paüra, però cuand lu vedu cöit ën la casarola a më fa papì tant paüra, ansi al e propi bun da mangé